ہونۍ چھِ جانور پیک کران یِم پننِس آقا سٕنٛدِس حُکمَس پٮ۪ٹھ قریبی تہٕ پننہِ مرضی سۭتۍ عمل چھِ کران۔ بیٛارٮ۪ن چھُنہٕ یہِ اَمی فرمانبردٲری ہُنٛد اشتراک کران۔ بیٛارۍ چھِ خۄد مۄختار آسان۔